مبروك عليك يا الغالي إنت الله يوفقك و يخلي طريقكم مليإن بالورود ومليإن بالافراح ويبعد عنكم الاطراح ، إنت تستاهل كل خير وإن شاء الله تكون زواچ مبروك ، ويرزقكم بالذرية الصالحة ، وتكون العيشة هنيئة تكون عيشة وايد ممتعة ، و تفرح وتتهنى بها الزواچ.